Ah pues naꞌ este primer xdëꞌb nañá pues wen wen, xguná nup bixtil o fap gunu nak guꞌn xdëꞌb ñaná y wen xiaꞌl x̱id ñama. <noise>